आज आप बहुत ज्यादा परेशान लगणा लग्याँ छन। सब ठीक ठाक च न? आपकी परेशानी कू अगर व्हे सकू ता मैं कारण जाण सकदु? ई परेशानी का वजह सी कखी आपन सुबेर कू भोजन छोड़ी त नी? आपकी यीं परेशानी मा कै भी चीज की आवश्यकता होली त मैं वम हरदम तैयारी खड़ू रौलु।